Ny resaka palitô zaoo, misy i maro karazany. Misy i blouson, veste, de misy koà le matifitify madiniky re. Ohatra andro mafana regny, <hesitation> manjary atôvogno atô fôgna le matifitify. De le mafanafana regny ndrekindraiky i, andro mangatsiàka matetiky tsara anatôvagna azy. De misy koà le <hesitation> manjary <hesitation> miajahaja zaigny, manjary indesiny mamonjy lanonagna ôhatra mana-manadanja re.